Au hi amanene musik tenang. Te hu ta kada ndia fa au hi amanene musik semangat bo. De au hi basa musik kal nggun na au hi amanene musik nakamek rohani, yang penyembahan, ma nakamek semangat bo.